Namo toma labino tora se sari ngaramoi ge duga mano bato yo gahi regu ua se yo gate soro ia soro ino sado yo hai, ena soro ia ino anggena ge yo sari ngam anggena bato, yo trifu rai ge yo otu ma.